<noise> ko ni ka <hesitation> u chixi na kaaso, ki kojlo nuu lita a kua'a tia'a kaaso, xi kui'ya ajnu yee, kolo kajnaso lita i'ni naá te kikojlo kui'ya wa'a yee.